ଵିଭୀନ ପ୍ରକାର ଫଲୋର ଵିଷ୍ଟୁରତ ତାଲେ ଗାଟର ଅଚ୍ଛୀ ତ୍ରାଫିକଲ ଫଲୋ ଆମବୋ, ଅଂଗୁରୋ, ଆନ୍ନା, ଗୌବା, ପିଜୋଲୀ, ଅବଗୌଡା। ବାନ୍ନା, କିଵୀ, ଅଂଗୁରୋ ଫଲୋ, ଜାମୁନ, ଡ୍ରାଗୌନ ଫଲୋ, କମୋଲା, ପପଯା, ପେନା, ପଲ, ରେଂପଲ, ଲିନୀ, ମଲଵରୀ, କମୋଲା। ସ୍ଟ୍ରାଵେରୀ, ଫଲୋ, ପୀଜ, ପ୍ଲମ, କ୍ରାନଵେରୀ, ଗିଲ୍କୀ, ଚେରୀ, ଜୂନ, ବ୍ଲମ, <hesitation> ପେଚ୍ଛଂ, ବ୍ଲୂବେରୀ, ରାଜଗୋଲା, ଲାଲ, ପେଚ୍ଛା, ଜାଲମେମ। ଅନ୍ଯା, ଫଲୋଗୁରୀ, ଡିଂବିରୀ, ଡାମରଚରମ, ଉଖହ, ଜାକ ଫଲୋ, ଚକ୍କୁଜ, <hesitation> ଜାକଫ୍ରୂଟ, ଖଜୁରୀ ଫଲୋ, ନୋଡିଯା, ଖଜୁରୀ। ପିସ୍ଟାସିଯୋ, ଫାଲ୍ସା, ଗଂଟତୁ, ମସ୍ସାଗଂପୀ, ରାଜଦାନୀ, ଖୋଜ, ଵାଲ୍ଡ ବୀରୀ, ଏହୀ ତାଲେକାବୀ, <hesitation> ସୁଵାଲଵାଇଡ, ବାପୀ, ବିଲୂଚୀ ବାପୀ, ମେନା ପ୍ରକାରଫଲୋ, ଅଂତର।